Fremfoto polo hua kougal valo nafstirobe Fremman habe Lara kujye kobo befeda kujye habandu mahol. Nafstirobe Fremni invalan wala hoa tumay maona kobo hoa toe aja.